Karazagna bonbon ndraiky misy karazagny aroa, misy le bonbon le misy tahony regny de misy bonbon le tsisy tahony, de bonbon tsisy tahony zany misy bonbon bonbon bonbon pecto, bonbon jok, aveo zay.